Woni suni ak inin kaaniba, kaanisunii woinin kadaad jaba kab, jalkaayeni, olbutenie olbuteni olfuudenie laan. mugu yote marseni akan, dumii laanum banai iniin. wonakasitumu koda sun ak chole kabe woin jabaanen iraharkiseniet, laanum banai woyu hinyaku dandee woni suunen hinjalisu hinchapsuune laanum bana